<noise> Amin'ny resaky igny zagny kara itako sarotsarotra zeigny le resaka, <hesitation> oe hisafidy lamba agnaovagna kara zao eh, lamba agnaovagna kara zao eh satria ilay raha tian'ôlô tsy mitôvy, dia tsy votery kôa izy andeha hiditra an-dranonahy, dia agnahy mandidy, magnapakaka raha tiagny atao fô, ny zava-dehibe fô ny fihavagnagna amin'ny le oe fitsidihan-tragno, aty io mô misy ôhabôlagna antsika raiky zay hoe: izay mahavangivangy tian-kavagna, koa avy amin'gna manokagna tsy dia misy condition be mankôry, oe magnataova lambo kara zao na magnataova lambo kara zao.